Jadi beta mo carita sadiki tentang nilai-nilai kehidupan katong sebagai manusia. Katong di ambon ini seng usa lia jao-jao sampe di jawa sana. Katong di ambon saja sini katong punya nilai-nilai kehidupan, hidup deng orang basudara itu katong lia di ambon nih kaya katong pung pela gandong. Pela gandong itu hubungan basudara, antar negri, antar kampong, antar orang-orang yang ada di ambon ini punya hubungan, bukan saja hubungan dara, tapi hubungan sesama manusia itu akang paling kuat kalu di ambon ini bahkan lebi kuat dari hubungan saudara hubungan dara. Lalu yang katong orang ambon bilang potong dikuku rasa didaging, itu maksudnya kalu katong sudara pung susa katong jua iko rasa. Ada lai yang orang tatua bilang sa-sagu salempeng pata dua. Itu bagimana katong deng sudara bisa rasa hidup sama-sama, saling baku bage seng inga diri sandiri saja, tapi inga orang laeng lai, inga katong pung sudara, inga katong pung tetangga, katong pung tamang-tamang, katong pung orang tatua itu-tuh katong pung kehidupan di ambon. Katong pung kehidupan sebagai manusia ini bagimana katong bisa hidup manis-manis, laeng sayang laeng, laeng bantu laeng. Lalu orang ambon pung bahasa satu tuh lai yang orang bilang masohi tuh, katong bilang akang karja sama-sama dimana satu orang ada pung susa yang laeng baku bantu. Bukang sadiki orang tapi banya orang. Kalu dikampong-kampong tuh biasa satu orang mo bangun rumah lalu orang-orang kampong yang laeng tuh baku bantu. Itu mo bantu deng akang pung barang-barang material ka, akang pung mama-mama dong mo mamasa biking makanan ka, ana-ana muda dong mo baku pikol paser deng batu. Lalu orang tatua dong bapa-bapa dong mo bantu bapaku ka, mo potong pohong ka, itu samua baku bantu disitu. Itu yang katong bilang akang masohi tuh jadi di orang ambon nih pung nilai-nilai kehidupan yang paleng bagus, paleng manis tuh sebenarnya paleng banya. Bagitu jua deng katong pung hidup basudara dalam rumah, bagimana katong hidup manis-manis jang baku binci, jang laeng binci laeng jang cuma tagal tana sapotong, lalu mulai baku seng sanang lalu baku malawang deng tana tuh. Padahal orang tatua wariskan tana tuh supaya samua tuh hidup bae-bae supaya hidop seng susa tapi dong sandiri yang biking susa dong pung diri deng bakalae-bakalae tagal warisan-warisan dari orang tatua tuh. Bakalae tagal tana lah, tagal rumah, apalagi kalu satu su jalus deng yang laeng, satu ada dapa berkat lebe lalu yang satu su jalus, su pigi carita ka tetangga-tetangga ka orang-orang laeng, kalu dia pung sudara sandiri tuh. Dapa uang deng cara-cara yang seng bae, padahal itu orang pung hasil karingat, hasil karja banting tulang. Lalu hal-hal bagitu yang biking sampe ade kaka basudara tuh bisa bakalae, bisa baku bunu, baku bawa di polisi. Cara-cara hidup bagitu tuh yang katong musti kasi tinggal akang. Jadi katong sebagai orang ambon itu harus hidup manis-manis. Nilai-nilai kehidupan tuh bukan cuma katong deng katong pung sesama manusia sodara-sodara sa, tapi bagimana katong pung hidup par tuhan. Kalu yang kristen musti rajin pigi ibada, rajin ka gareja, rajin sumbayang, ibada deng jemaat-jemaat di sekeliling ruma. Lalu yang islam kalu su dengar adzan babunyi tuh lalu pigi suda siap-siap mo sholat, mo sambayang jang lai kalelerang dimuka-muka ruma, di jalang-jalang su dengar waktu par ibada itu lalu biking akang supaya kalu. Hidop tasonto deng masala seng lari ka hal-hal yang biking katong jatu dalam dosa. Tapi kalu ada masalah katong minta tuhan par bantu katong, par jaga katong supaya katong tetap hidup bae-bae, masala yang akang datang tuh akang bisa abis bae-bae lai. Jadi itu sebagai orang ambon katong punya hidop harus manis-manis, harus jaga pela gandong, harus hidop bae-bae laeng sayang laeng, laeng seng bole buang laeng.